Iyana engka diasengnge olokkolok narekko wenni nappai messuq. Nasabaq narekko esso i, deqnulle mita tajang. Iyana deqna messu narekko esso. Engka liasengnge panning. Narekko wennini, engka manengni makkajang ri pong-pong matasa e buana. Sippada bua pao. Narekko matasa manengniro, dingkalingamoi marukka maneng. Nasabaq silaga-lagai maelo na anre. Iyana narekko eleq i, maegana na ita tauwe, paona maqdenneq-denneq pura manengni na anre panning e. <hesitation> Iyana diaseng olokkolok <hesitation> messu e narekko wenni.